Pe mi o cô d'argento o l'é o cô de lamme di cotelli e de lamme de 'na spâ, l'argento de posate in sciâ töa quande se mangia, a forçiña o cuggiâ, o cuggiarin. L'argento e me fa vëgni in mente ah no, gh'é unn'atra cösa o cô d'argento o me fa vegnî in mente a carta donde én infasciæ e euve de Pasqua.